Khuva nende elimenya lilayi aa khuva nende elimenya lilayi khumenya fundu kadaa fundu kam fune furano. <hesitation> shichira fulahusia khove nende limenya lilayi nomba amaisha malayi khuve kama nende makhuva ka makanisa na ne nende okhumenya nende avandu vulayi aaa khuse khuvole mubiashara na nende <hesitation> khumenye nende nende avandu kama khuvole mukanisa niwinya khuva nende nende nende nende amaisha malayi, mukai olenya wikhale karibu karibu nende nyasaye ove nende nende style yolavukula khukhola amakhuwa koka aooo mmm mukanisa kho khove nent amaisha malayi khwikhala karibu na nyasaye khuvetsa khuvirira kama masaya okhwimbya ata khwikhala tsa khusoma ebible. Khulakhuyeta sana kama mukanisa. Khuvetsanga nende tofauti ingali sana nende mundu ulatsitsanga mukanisa nende uu ulatsitsanga mukanisa ta. Khuvetsanga nende tofauti. tofauti ingali sana. Shichira mundu ulatsitsanga mukanisa aa maisha kake kalava nende mkondo fulani. aaah niyekhala tsa yasi na sala na nanyola shindu shalenyanga lakini mundu ukha ukhalatsitsanga mukanisa ta ala alava nende nende amaisha kandi matinyu sana. Shichira shindu shokhuranga shiyamanya nyasaye ta. Sa khwikhala tsa yasi nomba khusala. nomba khwimbya. khukhola shina salafuala tawe. Ala kalabida arumishire tsinjira tsyo tsyo vukora khafaule. Lakini mundu ulatsitsanga mukanisa. maisha kake kavetsa nende mkondo fulani. Alenya khulonda amalako ke kanisa. Laz- lazima alonde. shichira kalamuyeta. Ala- alarumishira injira indai yo khunyola etsisendi. Yo khuhusiana nende vandu vandi, nomba khukhola fundu fufwe lakini mundu mundu undi uno, sa alafuala ta alalakaya nende avandu vuvi alatsya okhawiva, alatsya khukhola fundu fufwe khayole etsisendi khafaule. Lakini mundu alatsitsa mukanisa ala… alalonda amalako, alaaah na ata khuhusiana nende avundu khurera nende avandu kama amaisha mavii onyela khuva ola mundu na aa alanywetsa malwa alakhwesaa inzaka,, <hesitation> onyela khuva elimenya livi, eeeh mundu kama omwenoyo salafuala khuhusiana nende vandu vulayi tawe, shichira eeeh amalwa kano yaathirika nnako, alalakaya tsa ovuvi lakini maisha kenako mundu anyela khurulamu, shichira amalwa mundu anyela khulekha tsa kalakalaa lakini sinyela khuvaa vwangu tawe shichira kuvetsa mwima kw yanala. Saa ila ila ekasi indinyu sana khuvula mumala…mumalwa. Lakini niyenya, anyola khufaulu alaaa anyala khulekha kalaa kalaa ne mwishowe anyola uleshire malwa kenako. Alaa kutye kama muvandu va biashara, vandu va biashara vavetsa nende effect ingali sana khu khuvunda, aaah mundu wa biashara onyela khunyola oundi alenyanga khuivira omondu naaah apunguse kama no mukorokoro kama ni kwa matuma alaaa alapungisa kalola mukorokoro mlala tawe, lakini mundu uno kenyekhana akhole aaah arinangwa aaah akusirye avandu mubei bei indai, khubei indai aaah na kama no no- nomukorokoro mlala kuvee tsa mulala kwenoko khapungusa tawe akheivara vandu vano ta, alaaa… ata okhusiana nend- nende nende avandu, khulakaya nende avandu.

Ilabida okusirye avandu vulayi, bei yiyo ivetsasawa nende avandu. Lakini <hesitation> nokusya ovuvi sola olamenya valayi ta. Maisha kako kalava kalava matinyu shichira olava olanyakhana sana solanyola vandu vo khukula tawe, vandu valatsya yale aah ooh aluveka lwo lwo khumenya nende avandu vulayi ivetsa aundi uvere yingo, ove nende jirani, jirani uwo aa aundi ukholire shindu ing’ombe yiye ivilire yitsire mumatuma kako style yolavukula khumulakayira ilavaa iladetermina <hesitation> maisha kokokomenyanga, kenyekhana tsoovukula mkondo mulayi otsye alakaye ninaye omuvolere eii tawe jirani, ing’ombe yiyo yitsire mumatuma kanje yilire lakini khunyela khukhola khuri, onyela khu- khu khulipa nomba oleshe vutswa shichira wa…wa wananya eeeh shinga wenya onyela khumenya nende avandu. Nova nende omwima kwenoko, ola ola menya nende avandu vulayi.

<hesitation> ah ata, mmmmh womenyanga khuvetsanga nende avandu vasakhula nomba vatukhu, vandu vane venyanga ovawe heshima shichira nivo vamanya va- va- vamanya makhuva kosi, mavi makhuva manyishi vanyola khukhuyeta vakhuvolere aaah ano mwanewa olativanga, ano so- solafaulu tawe. Novukula njilira ino, onyela onyela khufaulu vulayi, kama nokhulakaya khulakayira vandu valakaire nende heshima, ola ola faulu, aaah nokhutsya mukanisa tsya shichira khunyasaye niwokhunyolanga mibaraka, khunyolanga makhuva manyishi kalakhuyeta khumenye. <hesitation> h heshima ivechaa shindu shilayi sana shilakhuyeta khumenya nende avandu, shichira alakana nende omundu khunjira omushesye, nomba olekhaleshe khumushesya natsya navolera avashr ari aii. Nakhakana nende mwandawamwana wa wane yakhashesya ta uvere nende mwima mwoma, mwima muvi eeeh mwima kukwe sikuli mulayi ta lakini na no wakona nende omundu nomushesye onda orye tawe ni mlamu ola… alahusiana nende avandu vulayi. aaah na ata mubiashara eeeh mubiashara onyela khukhava injira indayi yo yokhulakaya nende avandu ovalunje ovakholere khubei ye, ya asi. Bei ya asi ata kama alanyolanga sana khuhusiana nende vandu vano, shichira valetsa valetsa vuli siku khetias mubiashara yiyo, vili siku asubui niyetsa ari aii, mute uno akhalakayira vulayi sana ata akhususirianga khubei indyi na apima vulayi kama na matuma nomba amakaa nomba shindu shina makanda ala,, alanyola apima vulayi sana sasa vandu valashira mubiashara yiyo nivetsa vulisiku. Olanyosha aah mwishowe alanyola tsisendi tsindayi olamenya nende avandu vulayi. Lakini khuvaa nende nende limenya lilayi aaah kenyekhana okholekho shindu shilakwetsa tsisendi, aundi khu khukhola ekasi si sili lazima vakhua vakhuajire ta lakini onyela onyela khukhola ekasi yiyo ilakhupanga onyela onyela okhulima onyela khukusya onyela khutsya kibarua atlist onyole etsisendi khumaisha kako kave kave malayi, aaa na fundu funo fwosi funyala khwitsa kama olahusiana nende avandu vulayi damanya ninavo vulayi ovalakaira vulayi ovakusirya vulayi naa ata pia otsitsa mukanisa. Onyela olalekha khutsya mukanisa ola aiii mwana uno uno no mwima muvi sana ata mukanisa alatsitsa ta alakaira tsa vandu nende kiburi. eeeh nomuruma sanyela khutsya ta shichira sotsitsa mukanisa uno no mulayi <hesitation> au mweneyo sanyela khukhola shindu shino ta no mulayi so alava alanyola ola alamenya maisha kandi malayi. <hesitation> ata khuhusiana nende avandu khuyeta sana alatsya avandu undi onyole mundu mwenoyo wamuyeta na aa ne <hesitation> alafu ewe khu mushida khandi yesi alakhuyeta shichira wa wahusiana ninaye vulayi lumwakana lwa khuranga nimwakana naye avundu undi yani anyela khukhukhavira ekasi nomba akhuree avundu okhole ekasi onyele etsisendi kama ne shindu shindi kama esheneshyo. <hesitation> <hesitation> khu,, maisha kosi kenyaa tsa ove mvulimizu oo wikhavire etsisendi muinjira indai sii injira yo khwiva tawe nomba khukhole shina tawe muinjira indai olava olamenya maisha malayi aaaah na ata makhuva ka ola- ola olanyola vijana valenjira mumalwa muinzaka mufundu shina, mutsisherehee nomba fundu shina fwenofu niwepukana ninafwo onyela onyela khumenya vulai sana. <hesitation> <hesitation> shichira kama amalwa kakholaa mundu saparanga vulayi tawe onyala alakholaa fundu fundi ati no- no- nomulenjeratsa neduka. Lakini niwepukana nende fundu kama ofwenofu amalwa, inzaka alava tso mundu mulayi ukholaa fundu fufwe muinjira indai, ata soleva ta solakhola shina olekhavira fundu fufwe muinjira indai, olahusiana nende avandu vulayi eeeh alafu alavu nende amaisha malayi aaah ata khuvole aundi mubiashara, biashara yiyo ila ila ilapanukha sana, olanyola uuu ukhavire ofundu fwitsule khandi okhave avundu undi atase sa olava olanyola tsisendi biashara yiyo ilapanukhanga olalakanyanga nende avundu vulayi olahusiana nende avandu vulayi,, vanyala khuyeta avundu, onyela khuvaa ovulao andu aundi mundu aletsa khukhwivira vamukanye nomba vakhole shina lakini olava ola ola olahusiana na nende nende aa nende avandu vulayi. No nolakayira avandu vulayi, ata valakhueshima ata wesi, lakini novula heshima va vanyela khueshima ta. Lakini khumakhuva kodi kano katsitsa alala, mukanisa, khumenya nende avandu vulayi khulakaya valai aaah ata amakhuva kokhupana nomba shina, sikenyekhana ta shichira ni mukhupana. Mulava nende omulembe ta kama uvere nende jirani wuwo, mlakosana tsa vili siku, subui mukasane, jioni mukasane, sonyela khumenya vulayi ta. <hesitation> maisha kako kalavaa kaa kala kala kalakosa omulembe, lakini no no nohusiana nende kama ni jirai wuwo vulayi omuvorere <hesitation> jirani ninyirenge u uyete avundu ano anyela khufaulu, ni muhusiana ninaye vulayi ni muyetena ni mufaulu mu shindu sho mulenya khukhola. lakini no- no vulisiku mulenya tsa mukasane, mukhupana aas mulamenya vulayi tawe. Sasa khuvaa nende avandu bei yiyo eshipimo shishyo shivee shi shilayi. Olavaa olahusiana nende aaa ala olavaa alamenyaga a maisha malayi mmmh mumakhuva kasi kolakholanga shichira olava uvere nende heshima, olalakanyanga nende avandu vulayi, kala kalakhuyeta sana. Lakini nova nende nende tabia ikhava indai ta so- sola solafaulu tawe, maisha kaku kalava matinyu olola tsa avandu Sonyala khulakaya nende avandu tawe vandu valenya khu usiana nawe tawe ola olanyakhana vutsa shichira wakosa heshima walakaila mundu ovuvi wuuu <hesitation> weva nomba watsie mumalwa nomba fundu shina lakini novaa nende maisha kali nende mkondo omulai ola aa nyola ufaule sana shichira alasingatianga fundu funo fwosi mukanisa yingo, hayaa aa avevuli khueshima avevuli olavaa shichira avevuli nivo vakhukhonyaa sana kama okhukhulipila school fees nomba khakhwelesia tsisendi tsieshakhulia, nomba tsinguvu <hesitation> nolakha khu aaa vafwa heshima so solafaulu taa, valakhulama aaa olola avundu tsa maisha kako kalavaa matinyu no- nolakha khufaula lakini mumakhuva kana kosi enyatsaa ukhusione nende vandu vulayi shichira nivo valakhuyeta avundu undi aaa alafu olafaula khumenya maisha malayi.